اول شي اشوف الكتلوك مالتا اذا بيها كتلوك واشوف الاجزاء الكبيرة من عندا والدي اغكب الاجزاء الكبيرة واشوف اذا شكلها راح يطلع او لا واشوف كم برغي عندي حتى اطيق اربط بينو الاجزاء واذا ما طقتو اغوح لليوتيوب وابحث عن القطعة واقعد اركبها نفس ما يتركب بل اليوتيوب وعادي ماكو مشكلة.